Компютер ҳама маълумотро бо забони рақамҳо нигоҳ медорад. Яъне танҳо бо ду рақам сифр ва як. Ҳатто як сурат, мусиқӣ ё филм дар дохили компютер аз садҳо миллион чунин рақамҳо иборат аст. Ин рақамҳоро компютер мефаҳмад ва барои мо ба шакли маълум ва фаҳмо нишон медиҳад.